Cosan bañaan kapëmoban cosan kapëmoban cosan bukal mak kara uraso o rasa aká pëmoban cosan dul. Ndah cosan, udooţ cí cosan dáadan upaţ bambúka bikí nţari búbíiţa kama kowí ngë ansiyeŋ paranáa wí uwoorá ucak. Uburú cosan wíba jee udoola kaţí bëñaan ká <hesitation> ide mak ţí kowí bajoon dooni já bëdo. Kon cosan awará mak kultur awará. Cosan dëko purir pëţënk bañaan. <hesitation> cosan apurir pëţënk ñaan númee ţí napëni ţí te dëko purir pëţënk manjakú bëwáap imas búkal. Dooţ cí cosan bida cí kadoola upaţ bíţa kamee ndank ko uncí wí bëleenj bëñingënţ wala kafáal. Biba ñaan cíwi kado cosan abá cí kawín wul cúun kaţënk búkal ţí pëme ngëko ngëcumal ţí uburu cosan.